حشرات د کیمیاوي موادو، د بدن د خوځښت، او ځینې وخت غږ سره اړیکه نیسي. مچۍ د خوشبویو یا فرومون له لارې یو بل ته پیغام ورکوي. ځینې حشرات خپلو پښو یا وزرونو سره خاص حرکتونه کوي. چرچرکې یا غوړمبونکي حشرات غږ کاروي. د دوی اړیکه ډېره سیستماتیکه او د ټولنیز ژوند برخه ده.